Äkairu reta jetavi, oime misiva, oime tuisava, oime yanambuju kaviva, oime Ïpireriva, oimevi jeta oyoaviavi retano, jaema oyeporu vaera, se aiporu jaeko oimeyave kuarai täta jaji, o okiyave jokua peguara aiporu